Cuano, ja kua ya kusoyo, una hora kua kua a vees kuu kusoo uni kusu xdayo nini tau ma nuyo konte, bueno kachio ja konte uxi hora este kusoyo.